والله في ظهيرة يوم حار كان في طفل جاعد يلعب بالدمية في غرفته فجأة سمع صوت من الدمية يجول له أنا هنا علشانك مستعد للعب والله الولد إتصدم وجال اشلون دميتي تتكلم طبعا كان خايف بس بعدين يكمل قرر لعب معاها وإكتشف عالم جديد من المغامرات مع الأشباح